<hesitation> bagian tubuh kito tu <hesitation> banyak betul kan <hesitation> organ-organ dalam tubuh gitu lo, nah. organ-organ tubuh kito tu kan sangat penting tuh untuk kehidupan kito, untuk menunjang keseharian kito, nah kek mano sih kito biso jago, kesehatan tubuh kito tu, biak tetap sehat, yo selain makanan yang kito makan bernutrisi, berigizi segalo macam, biso jago, kebersihan dari tempat dio dimano masuk, yo bisa dibilang menjago kesehtan mulut. nah kek mano kito biso menjago kesehatan mulut, yo mungkin kito biso, dengan rajin <hesitation> berkumur, atau segala macam, nah terlepas dari itu yang paling penting, kito membersihkan <hesitation> sisa-sisa makanan yang ado di gigi kito, di mulut kito, <hesitation> dengan caro nyo apo, yo mungkin disikat, nah yang namonyo sekarang tu, banyak nian macam-macam sikat gigi, yang brand-brand nyo, yang bilang <hesitation> lebih lembut, bisa menjangkau ke segalo sisi segalo macam, kenapo, karno memang sikat gigi tu penting, perlu. Untuk membersihkan gigi kito dari siso-siso makanan, kenapo, karena kalo makanan yang kito makan, terus nyempil, di sela-sela gigi kito, nanti bakal ado yang namonyo pembusukan <hesitation> yang namonyo makanan, pasti ado masa-masa kadaluarsa nyo lah, kalo segalo kito bilang nyo, nah ketiko itu nanti terjadi pembusukan, mengakibatkan yo bau mulut, atau terus ketiko giginyo mulutnyo dak steril, mulutnyo dak bersih kito makan, yo apo yang ado di mulut kan jugo masuk lagi ke badan kito, nah badan kito jugo keno dampaknyo, jadi sikat gigi tu penting nian, apolagi sekaranga dak cuma sikat gigi bae, sekarang tu jugo ado <hesitation> sahun nyo jugo gitu lo, <hesitation> kayak, apo yo namonyo, banyak nian itu jenis brand-brand nyo, nah itu macam-macam, ado itu yang warno nyo biru, ado yang warno nyo hijau, ado yang warno nyo putih, nah itu elain untuk mebersihkan jugo untuk menjago kesehatan dari gigi tu dewek gitu lo, kenapo gigi nyo jugo perlu di jago kesehatan nyo, kareno untuk alat yang di butuhkan lambung. Nah sebelum lambung memproses kan, di mulut tu jugo harus di olah, di cacah, makanan nyo digiling, dikunyah dulu, nah itu lah tugas gigi-gigi kito, jadi gigi kito tu jugo harus di rawat, rawat nyo dengan sikat gigi rutin, <hesitation> dan jugo dibersihkan itu tadi dengan cairan segalo macam, nah untuk idealnyo sikat gigi itu yo minimal, sehari tu duo kali, duo kali tu pagi <hesitation> sebelum sarapan, samo malam tu sebelum tidur, nah, nanti kalo di se- sela-sela waktu itu ngeraso perlu yo kito jugo sikat gigi, yo kalo kito ngeraso nafas kito sedikit berbauk.